Hoi ang khlai kha ang tabukbo muchungjago. Ang uansukmani jotting khlaiwi tongmani phiya tabuk jora o kaham khe swui chengya kho. Ang tei kubun samungrokni bisingo chapjak tamo tongwui samung langma naikoknai rok nw hino. Tamoni hinkhe ang imang tabukbo tongo. Ang muchungmani abo kaisa nangma wngnai borokrok bai kwrwngwi tongnai. Swnamna bagwi jorao nangnai tei ang abono kaham khe khlaina muchungo. Nwng book swinani kok uansukmani de phaiyade chwng uansukmung swlaiwi mano. Phan manui tongmani abo belai kheno kaham. Ang saimankha ang nahar khlawui yakarwi swinamwui chengwui nangnai. Phiyaba ang sakni bagwi paithankni reoui khwlaiwi mano nwng tamo uansuk.